Kutit nechame ko kutit nepa mama. Amuu kigisiktoo kokingesiktoo kogingesikto koki ki kiaagil akase kurtit ap mama. Kokingyagas nepo mama kokianai ang'alal. Konoto nachame amuu kutit nepo keiyo. So kokia kiang'etin achame amu en akose tuk chekimwae akapaipachinii kutii noto amuu en lokowe komama maa lotan chii akot ngikas ng'alio nelen lion ikose komamii chii nechotin. So achame.